<hesitation> kunni mae ri kamponga iya injo nu rikuanga e parallo rie i anu rua buangang, <hesitation> rie injo nikua anu <hesitation> musim apa isse injo arenna musim pahosi i, rie to nikua antimoro, injo punna pahosi i, ah kunjomi intu iya pada-padannami injo nyahana tawwa kah nakua tala rangkoi sassana, tala, tala maingi jama-jamanga, tala lampami taua ri koko, apalagi injo anua, <hesitation> sekarang hattunnami isse pahosia, kan injo punna pahosi i, injo punna pahosi i biasana ajappo asemi apa-apayya biasa injo kutte anua, <hesitation> lokayya, <hesitation> lamo-lamongan anua ntu mae, <hesitation> apa seng injo nu eh lohemo njo buanganna cuman tala kulle ku sabbu ase-ase bela, punna injo tosseng attu patimoroa iya biasana anuji masalahna ia ereji, injo erea biasa sikali rie biasa toi sikali anre, nampa pole taua tala naissengangi to apa arrana sia sikaliang ngera bosi sia sikali ngera anu allo, nah injo timoroapunna tansalea i injo narapi mi isse hattunna. Sampang bulan sampuloi saggengna bulan sampulong rua, injo punna timoroi tala maka kalea i tau na lamung-lamung, ka anre na timboi lamunganna taua, apalagi punna dikua e bata la nilamung punna timoroi, anre kalea intu na culla iya.